Gna arzentine ao koa zay e ny fanatajahatena tena fataon'olo agny da itoy pato toy kanefany misy koa ny dihy sy ny lamozika tena malaza amindreo agny da itoy tango itoy.